Pìu lë spasulin, i bütu ël dentifricio e pöi dopu i pasu, lu pasu ën sima ai dent <hesitation> ën sü e ë giü e vardand bin dë fe anche i cantun